Allura, di chiddu chi sacciu, na pirsuna chi havi a jiri nta nautru paisi s'avi a fari dari lu vistu di la propria ambasciata prisenti nta lu paisi dunni avi a jiri. Cridu chi s'avi a jiri puru nta la questura di la propria città pi farisi dari, quantumenu, tutti li nfurmazioni possibili.